Aiye huli hulia msunga ruwavakan ukommaraja nyondo kwame tu kwame msumari wandu wekaba shu hulia serewe nyundo ya uso ukera yo tata vo mtachuwire nyundo ya ukwa mebalasi kwaio kukwa yuruswika vua msumarule shuweshi ingiievo ili msamuali ralu wende ehh kwahio kwasoka na moja kwa moja unairati akishan ngwai maita fanyika sevarutachu ataye bweta malalukwa mikonovele umbe sokayo